Satelit e diwa e njaaweeki mawki, fotdekiloomeeteer ujineje sappo e jeewedidi da tammere jeewi e waktu so tawii doole guurɗe ina njirloo satelit feewde Leydi